Au bogibogi au gegu tataga garona tu a taim a au bogibogi tataga bogibogi iamoiamo au atatagani manu egogini kokoroku egogini au atatagani eagoni garogota bogibogi atatagani eagoni natugu gari adaridarini eganiganini sikuri eagoni moga murinai ma ekorini au gegu numa gauveiri aveini a garogota nugariai dabuga agurigini mereki agurigini gabu aearevani eagoni ganigani ma avetauni garogota au ma adaridarini eagoni 1 t garogota lekenai au nanu gutu ma aeagoni lako agabini eagoni elavilavini afouni eagoni au gegu gena taimiri tu vanagi vanagi au geregau vanagi vanagi Dia agena guineni senagi autu vanagi vanagi da geregagu vau autu honest agena garigari agenani kekei taim tu nega tai tu tenoklok o haften kekei au mogesina agenani korana sina be gauvei gutuma aveini bogibogi atatagani mu ebogi gauguni bogi nugari kavariai au vanagi vanagi agenani gegu gauvei gutuma a tubugu asi sebo anaririni so gegu gauvei na auraviniani gauveina ta tu mo tubugu kekei anaririni geri dabuga agurigini au dabuga gurigi tu maki auna auraviniani dabuga agurigini numa dagarari atore logoni adaridarini moga be eagoni ebogini nuganai kekei au geregagu tu geregagu tu vanagi vanagi agena dia agena garigarini senagi atan daudauni kekei bogi nugariai kekei au agenani mogesina aveini vanagi vanagi kekei Mogesina mu. maiga garo vanagi vanagi na autu moga kekei aveiani bogibogi varigisi eagoni garogota maki au gegu gauvei vovoka aveirini eagoni bogi nugariai kekei au agenani kekei mogesina leven koloko kavari nega tari hapasten kavari au agenani kekei mogesina aveini kekei garo vanagi vanagi kekei mogesina kekei benamo garo tariai kekei bogibogi tariai kekei tu guriguri kekei dairiai eli atatagani guriguri kekei aeagomani auna agauveirini bukani dagarari kekei tu mogeri e wumen felosip kekei aeagomani mogesina au gegu ura gauveiri tari kekei tu mogeri kekei aeagomanini kekei mogesina mai bogibogi avesinani espesili mai wednisdei kika maigeri agurigurini kekei mogesina kekei eli lavilavi mogesina kekei aeagomani lubu gauveiri kika aveini kekei garo gutuma mogesina kekei. Atanuni mu maiga kekei au gegu ura gauveiri kika tu mogeri kekei mogesina kekei ave kekei garo vanagi vanagi kekei mogesina mu maiga kekei benamo garo tariai kekei agauni senagi sina be mo gaugaulagena kekei garo vanagi vanagi bogibogi na avesinani mu elavini ebogini nuganai vau au kekei aeagaragini o agenani bogibogi ne garo tama egabiani sei garo tama egabiani mogesina ma avesinani bogibogina eagoni ebogiguni kekei mogesina kekei